Asugek aungiom a aduvaung alvavavet angatik pet ngatik pet da segek angatik pet aundiom angatik pet da duyaung ngatik pet da luvavet angathi sem, ngathisemda segek sem daungiom angatik sem da duvaung angathisem da luvavet angathisem da ngatik pet anathisem da ngatik ret da segek ngathisem da ngatik ret aungiom. Ngathisem da angatik pet da duvaung, ngathisem da ngatik ret da luvavet, aruchtam ga.